Ave, el pop es muchu horopeu peru tamién muchu mercantileu. El pop es un astilu de música que se conocí delas sus melodías apegaízas i los sus passus bailablis, i muchus delos éssitus grandis dela música puebrera son d'esti estilu. Me recuerda delos artistas pop qu'án dominau las listas de déssitus, comu'l Michael Jackson, la Madonna i la Britney Spears, qu'án sabíu hazel música que gusta a tola genti. Tamién me hazi de pensal enos arradius i las cadenas de televisión que ponin música pop a rotabatía. Alas vezis te harta.